binessunii akinin laf kabana kasii ish, duumi bines sun kool kaba kool sun lilla gudioa kol suni duum kabanti naf hi ishentu kol sunin dogorti, amtan ishin woinshin uf dogortun kolum sun kol woinin lilla gudioa kabantinenen naf haraka naf hi ishentu.